Ku üts lats tõist last kiusas, sis ilmselgelt om tuul kiusaval latsõl midägi niimuudu võlssi, et tuu pand tedä tegemä asju, midä kiusaja ei pruugiq esiki tahtaq tetäq. Niiet tuu latsõga tulõ kõnõldaq ja tulõ arvo saiaq, miä täl võlssi om.